Esa dua tedu epat dima enem pitu wadu siou mapudu mapido osa mapido dua mapido tedu mapedu opat mapido dima mapido onung mepido pitu mepido walu mapido siou dua ne pudo dua nepudu osa dua nepudu dua dua nepudu tedu dua nepudu opat dua nepudu dima dua nepudu onung dua nepudu pitu dua nepudu wadu dua nepudu siou tedu nepudu tedu nepudu esah tedu nepudu dua tedu nepudu tedu tedu nepudu opat tedu nepudu dima tedu nepudu enung tedu nepudu pitu tedu nepudu wadu tedu nepudu siou epat nepudu epat nepudu esa epat nepudu dua epat nepudu tedu epat nepudu dima o epat epat nepudu dima epat nepudu onung epat nepido pitu epat nepido walu epat nepido siou dima nepudu Dima-dimana pudo dua dimana pudo tedu dimana pudo epat dimana pudo dima dimana pudo enung dimana pudo enung pitu dimana pudo wadu dimana pudo siou enem nepudu enem nepudu sah anam napudo dua anam napudo tedu anam napudo epat epat anam napedu dima anam napedu onom anam napedu pitu anam napedu wadu anam nepedu pitu owaitsiou enem nepedut toyo-toyo nepudu o pitu nepulu osa esa pitu nep pudu dua pitu depudu tedu pitu nepudu epat pido nepedu dima pitu nepedu onem pitu nepedu pitu pido ne pitu nepedu walu pitu nepedu siou wadu nepedu Wadu ne pido sa wadu ne pido dua wadu ne pedu tedu wadu ne pedu epat wadu ne pedu dima wadu ne pedu enung wadu ne pedu pitu wadu ne pedu wadu- wadu nepedu sio-sio neu nepedu sio nepedu osa esa sio nepedu dua sio nepedu tedu sio ne pedu epat sio nepedu dima sio nepedu oneng sio nepedu pitu sio nepedu wadu sio nepedu sio-sio saratus